Atsuwan ayama hambata subamimarau yarahoni mata tau mimarar yarahoni madai hambara sippuna zumaiyu <noise> innarufa ramtli atatsira jirufa <hesitation> dibur hambar anikakamayu sukwapa mimargan kgate mimangan teyetli to hambamiye sina yarahonimajika hambara nik hambatane gyagya moyu adukwuna yarahonima ha uwaka tuwama ramatlindai jicenakim jimana tamarazau saboda adisusarai ramatlika wimanata marazau amma rufaramatli mimemeni mika marazaka ruhumoyu banakakauadukwanama balantana famara yiddi favadahi arera fuva tliwidahi fakwamara yiddika <noise> ararau afiyati dorufaramatli to hammamiye marayaru <noise> honima haranigyagyamoyu. Sippunazu inna rufa ramatli inna <noise> rufadiner nigwa te wanki mimarsan yarahonima tadiya <hesitation> gwate innately to bayantlikadai sukwapa irin habodi zamairin tlipidum wanki hamba darabatlim ko irinni arasi irinni masidi inna wareni tlipiyazam galika a yarahinima daya bak to tlinji hamba mimara yarahonima anaka sippunanauka inna rifafauka inna hamba rabuki sukwapa irinni sandi wanki galuwarufa suna <noise> inna burintlim.